بنحب الشاي وخصوصًا مع الحليب وطريق- طريقة تحضيره بسيطة، تحط الشاي وبعدين تغليه مع الحليب والسكر مع نار هادية، تحب تبدأ بيه يومك، وفي كل وجت تحب تشرب فيه.